यू तू अपड अपड सोच पर निर्भर हूंदू। कुछ लोग जू छन दूध शबदो उपयोग केवल जानवरों दूध थै करदा। अर जबकि कुछ लोग दूध शब्दो प्रयोग श्रोत वलू दूध थै भी करदा छन। दुवि दूधो अपड अपडी व्लालिटी रैदी।